Pa hazel gelau sin lechi se pué gastal frutas encongelás, comu'l prátanu i'l mangu, esmagullá-las hata sacal una testura untuosa. Tamién pueis gastal lechis vegetalis comu la d'almendra o cocu, mesturá-las con açuca i encongelá-las.